जे भालू ने रोहे, जे काई तीन्द्रे भालू उपर काई काई ने वाईडा रोती। तींद्रे काई ने वाईडा गरम रोती। तींद्रे उपर जे काई तीन्द्रे वाईडी गरमी होवे। तेरें जे गरम जगापर नी रोहे। जे काई जादातर थंदी जगापर बरप मान रोहे। जे भालू ने रोहे, जे काई जादातर थंदी जगापर बरप मान रोहे। तींद्रे काई ने वाईडा गरम रोहे।